Εmimonigwere emo amurϵ nayalena omosi orvo ozai vo ozaivo oruo omosi emimonogwero walo laho ozaivo kukua omosi oyoha ruegbew emue ϵmo nabi leme na gbele nilile tiagbela wo onilelare ruegbela emizetonemona loho osihose emosi olati yahore or ozaivo lalilo ono ozaivo hamuϵpe orele lo khuor ogbo, orhiorkhoryo eminakhhe omueboye kokua hu justi yakhore ogwor roro eminakhe emona rekhughie emosi lumola wa ozaivo etsi ozaivo nimieh wala loghi okpa ono omosila orhalerue, oluluemoniowa hughio roro yemonarekhuye yo ema ormueekpe ekpoli emueepohelo onizehia ekpenitsayana mue wowa ekhuwelookpa wel ozaivo nyioha ruo opotso, opotso nuyoharue ekperutse odia noyaretelana. Lalohema wenuruoliowala highiwelokpa huruelo afelieu eruoligbo nfelieh na ruolila alemohuyowa lahayana arelo khuorkhe alomo orno ozaivo oyowa onor opotso huyonowala hunafenisuno ozaiovo leyaya vare yakhior relohu yakiagwe <noise> then emikhegegwere emo opotso opotso <hesitation> ormuemor opotso abiyamoliguorena emina khe <hesitation> <noise> humumonosu ozaivo oryobo opotso emizetonemona lokhu hakha kelegbe hayi onayukpefe naretiaegbe wola lule leti onor opotso orlakwmeh yele tito or oyaghimeh mumor tito lali ama amukpefe umor umiemolatilu aremukpefe umoor umiemo lalulu halaluzelo anor khimeyowor sukhimeyor alaluzele okay ono omosi nahala suyakhimeyo tiu ukpϵlϵ ϵkwilli kokua oyaklumeyo ti enalola eyodatole lati ornabiya ruϵe alaluzϵkpaluola ozϵva niowor. Wel ozaiuo ademudakhore ukheyohumio omosi hughe uhalabu omosi oyor huyohia yagbao lamule uwanogbor huhala boyor lalihuso ko utuo okpa utua eva he justi guel orso welo kelo oyalama okpamho ozaiuo eyei kelotso owa onaya rere guel la onile mie wodato legue lo kelooyano lulotso wa nunogbornosulo yarefiono ozaivo kpakpa wel no omosi lelu lo nonosunor ozaivo nule su ozaiuo nuya la tohi kasuh amole or tikhornuya lati hi kwu hamole laliemozetonemhona whokele huyakia yowo emonakhe amieh orkiwhegbegbor ozaivona norha kilo ozailo nor romor fiel kokua wenor opotso noremor fiol no ozaivo hahetsokua wahuno eyei horlahorwakilegbegbuwe le helapo ekeluwalenikpamie walarofe lekoleegbewa waliabuweloolalifunowa egbere. Abiwereor la lo funowaegbereliwalaliyele wei keleabiwalali le emanakhuna emanakhu ma ornemliona orhagolomhe ornamhonaor inagolomhe nabi me eyela abirioyona emosi eriovekwa yoklume ereerebo nikheriokia wa epekholo ledualoho mehohekemho ekheriofo so eni epekholo ekuahekemo ehiekekeleweye nabirioyona eyorhekeleor nabiyerue riowa nabiumhona efeniyore mho ewareloyotor erehaena yaremi epekho lo efo ekhua memenigul wamena ekheyokho kelono ra rofelerue ande ekpemokhenayo wo yelehei wkila laliafunisu ghena iya lofelekela ayomosi iyekheo rue iyekhei nikila oghena orhadalamaya meh.